Konservalangan pomidor sousi to'g'ri tanlansa ancha uzoq davom etishi mumkin. Ammo uning xavfsizligi va sifati bilan bog'liq bazi muhim narsalar bor. Agar salqin va quruq joyda saqlansa sousning ochilmagan qutilari bosilgan yaroqlilik muddati tugagandan keyin bir ikki yil davomida xizmat qilishi mumkin. Biroq agar quti buzilmagan bo'lsa u vaqtdan keyin ham xavfsiz foydalanishlari mumkin. Ochilgach pomidir sousini shisha va plastik idishga o'tkazish va muzlatgichda saqlash kerak. Odatda muzlatgichda tahminan besh kundan yetti kungacha saqlash mumkin.